ⴰⴷ ⴷⴷⴽoⴷ ⵏⴰⵔⴰⵓⵏ ⵏ'ⴰⵎⵎⴻⴻⵜⴰⵏ ⵀⴻⴻⵏ ⴳoⵔⵙⴰ ⵎⵡⵙ. ⴳⵉⵔⵜⴰⵔ ⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷⴰⵡⵉⵏ ⵀⴰⵔⴰⵜ. ⵀⴰⵏⵏⴰ ⵢⴰⴳⵉⵍ ⴰⵢⴰⵎ ⵎⵡⵙ. ⵏoⵔⵎⴰⴷ ⵀⵓⴽⵉⵏ ⵀⴰⵔⴰⵜ ⵢⴰⴳⵎⵓⵣⴰⵏ ⴷⴷⴽoⴷ.